घः लग भग राये साये घंटा दा यकच्य तॊक। आइ आंग लागेच्य दुक की कम से कम तीस घंटा दा ता यगमो ग्याच। साइंटिस्टॊस, डॉक्टर्स ल्यय हने रिंग ज्या की एह व्यस्क म्यु कम से कम सात घंटा यंगमो ग्याच हुडु बाद ही हुडु पूरा आराम पॊरेच्य, हुडु दिमागु ल्यय आराम पॊरेच्य। आइ स्वास्थ्य शारीर ल्यय निज्य हुडु। इसलिये सात। तीस घंटा ता कम से कम यगमो ही ग्याच। आंग यगमो सांदा बॊडी दुक्क राये से साये घंटा यकच्य तॊकक टाइमिंग ल्यय मदुक होदो ल्यय गड़बड़ निज्य। टाइम्स ल्यय यगमो ग्याच तकी आंग देयांग स्वास्थ निम सकेतॊ।